<hesitation> cha maniyo jɨn ku chá taka este kaa ka sukude ñuúyo ya'a te nu ka jinitanyo jinde te ka ntatunyo jinde ntiɨ xi nu in tiun kunɨo sa'ayo te ka káanyo jinde kasi esté in ini kuiayo jinde te ku kantatunyo jinde te nu este chaa luli jinade chi sɨin ka jani inide te chaa ja iɨnni kuiya yo jɨn chi kitaan satiunyo jinde.